אֶל-מָקָּאן לִיּ מַזִּירְתוּשׁוּ מִן קָבָּל וְבְּחַאיט נִזּוּרוֹ הִיָּא בַּרְסֶּלּוֹנָה, כַּנִּסְמַע עַלֵּיהָּ בְּזַבַּא, מָדִינָה זְווִינָה, פִיהָ תַּארִיך וְתַּקַּאפָה, וְאֶל-בַּחְר, וְכֻּלְּשִי מֻנַזָּּם וּמֻזְיָאן. כַּנִּצְנָּא כַּיַּעְגְּבּנִי אֶל-אַגּוּא דִיָּאלְהָ, בְּחַאיט נִגְרַבּּוּהָ וְנִעִישּׁוּ וָחַד אֶל-רַחָּה בְּעִיד עַל דַּזִּ'יָּאג וְאֶל-מֻשְׁקִילָات.